اول شي نجيب ابغا وخيط نجيب القوبچة والقميس ونغوح على مكان الي نغيد نخيط منو نفوت الابغا والخيط ونفوتو بالخغزي ونرجعو مرة الخ عل خغزي وعل قميس ونعمل هكذ كم مرة حسب النقوبي مال قوبچة ونعقدها